Ngudu imau akan hiyi jima dauyu wailau ikulalai hilagəri həriyanai ijina ngudu ibada nganaigo itaal dingə hima ngundango kəmani halagəri horiyanai nga itaal lumaugo itaal ilmugo itaal kərago kəra islamgo kəra montigo ndasodo dinghau nahal ndəbaranai nga itaalai jama nganai jikə ngə hergo yata nga yafugu jama ngahai affido dine yatta nga yafugu ningu jama nganai ala kəmani wunai yalai hergo di ngudu iman akau hingi kadugu ima naga sa go ala kəmani itaal ngərə bunal ishilbu ngu nabtu alliya lartu nganai ngə igayalaidu nabtə nganai muslum jawia goma nganai ijandə nabtə nganai alligo yyu ngə dingə dine ishal ishilbu nabtə larətu ngə yashar yaju lartu ngə nigau ima naganaiga yata alliyan kal kall nga dine ijaiya nabtu nganaidu ndanai malumshima ishilai luman nganai itə fanaidu itanabtə ngə allirə mai nganaigo ata nabtə allo dunaigo ita nabtə alli dunai talakago yata ngu nga hiliyal sui nganaigo yanə kagu nganaigo du ijndə hugui ganai dine yoyu ngə nabtə ngu ishilbu yanə wada gəre yasarga kəraga ma naganaiga ngai ngu dingə ishilbu dine ngo ada ummu yoyu ngə dinabtu ngu gəte ngə ita bass nabtu nganai alli ngu hau nashilbunai ngenə ita ngu dine yadəna ma ha nganai buri nganai yayiju hanaganai yayiju shui nganau yayiju nabtə nganai ngə ijandu allianai fill nga isi kii nganaigo wailanaigo ishi kii yaru dənaigo ijandə hugui ganai təris mai nganaigo nijandu hufui ganə ishilbu yo nabtuyu. Migau nganai <noise> jamaigo ita nabtu alli dənaigo ita nabtə alli ngoi dingə ishilbu yo ada ishilbu yoyu ngu aliganai <noise> yasarjikə marə yukulagu wahala ngalle hiyangu kəjija yukula gərə wahala chotə yashar jika ruugu ngai nguru yatanabaya ngai ngərə yamal lumbu alligoya ngai ngəra yajinallu alliya ngo adare kəne kəmani nau hajafalunat a handu ala kalmani akəte lartu nganao afullainai du ita nabtu ngala ita dingu a ngundu targiba ngai ngə diu hai dingə ine ishilbu nga ishilbu affingəde gudaya ai wada ngə yukulalai jimu kəmani nafebenai du yashara wada nga alhamdu lillahi dənai mburu yanə wada yata nabtuya halla ningau igoi ifoi i oif nga ngushi wailaguwa abalalaiba biya yalga yal yashi yalaa ngushi nabtu dego ashalaiguya galdu gashe gashilbu dishi garu kambadu gasharə nga wailaguwa abalga ba yal yala’a ngushi yal yashiya ngushi ngaima nganai adaga wanə kəmani awunai nabtu nga lartu nganai kəmani halaidu nabtu lartu ngane itadu dinaiju unai nganaiju muslim shirri nganaiju ita nabtu ngə dinai yadəna ifingu buri ngabaniyu ishagu hili shair nganai yeyiju wailanai ngənai yol iyel nga blama nayi labiyallai nga yoll isho ki nganai yeyi ju dənai yaunə kagu nganai ngənai ngonai nga ita nabtu lartu nganau yo mai nganaigo ala kəm ani ajunu dənai talaka go ala kalmani dujabakalu kuranai. Ngai ngu dingə dinai yadənaina ishilbu nya affido ishilbu di ngədeya yau yajaya lartu ngu luguyu marə kəmani kəmani narunaiga yukulalaima ngiya nabtu funanaima ngagaya ayi ngu waunuma ngagaya yafajirə fal fallu ayi kabi halla ima ndugudo hinə ngərə akulalanya ina di ngenə dinai ngə yukulalai fude ngenə dinai dinai ngu yukulalai fudu ngu yafiji gu ima yoyu marə dine kəmani ala kəmani dibakalu kuranai halla ima lugu ngu wanu di nganago naji di fungura nya ashal duraija wada wada yasar marə ngo kəna ngo kəlaja ng nabtudeyo duk hawanjiur do hala unigawandu jikal hawaijini jimago kəlamboyu kəna nga di ngədeya sangu yukula nabtu nganai maru kajuwa dubu adama bəla nganai akula laiga kalne halla yashar yakaguri bodu imaru lugu ngana gətte gudo akulya ngənago dondi dumugo dondi dənai ngayə yukulagu kuru mashala nga adaga dibakalu lartu nganai du hau dunu jama nganai mai m gauniyi kənardu blama nganaiyi ngayo kə nardu hau nafullai nai nguru lartu nganai du bəlama nishajida hiji allidu niyi wailanai go yol isha kingadanə migau dano ranago al ak bare nganu mai burigo ala kəmani dutai luman nganaidu yol ijaya gayi burri ngamai lugugo gabon najaya fuu ngenə najainga anə barauda nganu dinai yadənama yanfu amil yo mungi dine dingu halla ima dinga nashimu chi ru awalwaa ima yatar nabtu funanai yala guri hariyanaidu yajai yukul nga kajuwana ishalya dine wando yo mashi ba yuugu naji kajuwa nganai nya wando dinai yadənama dondi ngo kajuwa dama ishalya. Um kajuwa hijra ima dine ishalya hau ngə nataganaiga ala hau kumani dijagaya ganai nigau ngu darango kəne hall migau ngu urango kəne halla duranaya naya yugo ala dutə gabodanəimanidu haw dibakalu kuranaidu nulai gabodanə gudu dunaigo ita nabtu lartu nganai ngai ngu dingə bass dunai yadənma ishilbu nya ishilbu di ngədeya umm yoyu ngu dingu ishilbu yo adaga ada dibakalu ku ranə dibakalu kurandu ita nabtu hau dunai nabtu hau dunai abtu funanai hau dunai herə funanai hau dufullainai lartu nganau yoyu ngu dingu dine ishilbu yo migan ngu yananai damaduga kəne ifoiya hurbudango ata hau tulai gabodandu hau nushaju hilai gabadandu ikəmanai dinai ngayo njabakalu kurranaidu drango ita nabtu ngala dunaigra nakalli imaru nakalli imarə drangu yukula budu ngenə yanə wada gəre yukul dinai ngu yakula kəri ngenə yanə wada gəre yukul lugu ngu nangu kəjiyaru ngundu yeyigəre yudo kədabu rganai ngu nanəga kəmani dijigaya ganaidu duwai ngaga ha nabtu ngla umm kəmani dingə hima ngu gətta kəne dramma yuluwaru dire hall mashiba ngu ajigaiyu jikə ma ngayo hawanjini ga halanai nya yafal ganaɨ kajuwa ngama yukula gayi buri nganaiga yaneru ini nganai nga grau anneru inin ngaru yuui dahuw ngadnə yului fuli ngadanal marə hawanjini ima ishalya yagənai iso ki a bari nga yaru nga him ki marə kajuwa yima dine ishalya yol hili si ngadau nga iko bare ngadan nga garu kumbu ngagu gətai nga kuma bugu nga ajingu naba nga. Gru ngagu ngəde kumdai shodduo nol nitaguru saga nduri nga kumbu ngagu kumə imaru dine kajuwa adada ishalya ngo adaga wute balai nga nayi jima ala dijigaya gamunau da kumani dajigaya gamunau nga dumunau nabtu her gudu mai burigo nuta buri nganu mai burigo huta buri nganu mai sui go nuta nguru shi nganu mai kigo nuta yanə ki nganu hau difebenu di nai jikə ngu ngo ada aladumunau kəllabiya ngo ada dingu dina yadəna ma ishilbu affi ngədedo dine yatunu ala mai nganai yayigo hau dunadan bargadu gudu hau tulaguri hariyadanə migau jabanə gamaigo hau nuffebedanda durango kumani nudugwadaro du ilmu nganə nugaridu wailanai ngnai ngu ika kərago ala ilmu ngadan agari yoyu ngu dine ishilbu nya dihe ishilbu di ngudey a re awal ganigu jauga ima nguru yukulalmasho lartu ngu mulam gure ayi lartu ngagu mangu akilya ayi nabtu fanagugo akulya di naga ngu-ngu-nguragu gu biya akullə ngaguga gama gujayallin la ngagugo akulya ngo adaga na yadanama ganə affido lartu ngagu yadənari mangu alli ngoi ngu dungu ishilbu ga dai ala dumundu bana umm ala hau dumunau bama.